Ataotsika hoe handeha hanao vakansy zany zaho de mba hiangavy an'i mpifanila vodorindry aminaha hanondraky rano gny vonikazoko. De gny hoteneniko angamba: ah azafady ra! Zahay ty ra handeha hanao vakansy, haharitraritry mety ho roa herignandro eo, ka mba mangataky fiaraha-miasa aminareo kely, fa mia- ma- maha fagnilabodorindry atsika, azafady mba tondrahonareo rano ah isaky maraindray vo hariva na tiky ino izy tiky, reo vonikazoko aby reo toa, zava-maniriko aby reto mandritra anizay fotoa zay. Mba azafady isanandro le raha. Angamba gn'ataoko de io rano tsy lany aminay ato. Afaky ampesainareo avao koa rano io amy gny raha hafa ra hotraka sahirandrano nareo. Misaotra betsaky!